Ncoo nda kɔ ɔdɔ kupɔ wɔ kɔ kutuma abɛ tɛ ɔnpise kɔ ɔlɛ icɛn kɔ wɔ didrɛ nɛ kɔ ɔnaa kupɔ lo daaninɛ nwa kɔ ɔza pɔɔ nyɛ lo na wɔna didrɛ kupɔ nɛ wɔpɔɔ nyɛlo muna ama wɔli kupɔ, kupɔ nɛ kɔ əli munɔ nɛ kutu kɔ ɔ dupisɛ kɔ ɔni nyɛ lo kɔ inɔ ni yan ɔ nanɛ ada ni aqa kpɛkpɛ na aza aqa kpɛkpɛ na ama ipɛrɛ, ipɛrɛ lɛɛ sakɔ ɔupɛ nyɛ kɔ adɔ yawa nɛna nyɛ kɔ opɛ kɔ anɔ yawɔ nɛ nkɔ ɔna kupe kɔ ɔna na kutuma wa wɔni kɔ yɛne ambɛ nkɔ nda kɔ ɔdɔ zɔrɔ aqa lo kɔ aza mudu kɔ na munyɛ blɛ ba didrɛ kɔ b tutrɔ ba takɔ be nini yɛnɛ de nwa yuwɔ dze yɛzɔ kɛbɛ nɛ mu nwa pɔɔ aqa lo ma ama wɔ nini ama nyɛ kɔ osi ma dɔ kɔ ani yɛwɔ yɛkɔ yinzɔrɔ aga cici nɛ yɛnɛ anlɛ kɔ abrɔ mugɔ wɔ anba ɔ mugɔ wɔ kɔ abɛ kukwɛ ɔsɔ wɔ abɛ yaka ata kɔ iyɔ nganɛ nɛ kɔ ɔzɔrɔ zan ɛ wɔnini izɔrɔ kɔ azaamu dukɔ na nkɔ ɔnbɛ kɔɔ bɛ zɔrɔ bɔ kɔ zɔrɔ duck zɔrɔ nza wanɛrɛ. Ɔnini minyɛ nɛ kɔ ba zɔrɔ nɛ kɔ ɔ zɔrɔ nza naba aivɔ nkpɛ ma da ɔnini nza ganɛ nɛ ankpɛ nide wa nkɔ ɔ kpɛ ɔɔrɔ ɔhini ma nyɛ ka nɔ dɔ bɛ ka bɛ ya ka nga kɔ ɔzɔrɔ kɔ aza mudu kɔ nana. Nkɔ ɔna kupɔ lo kɔ nini nyɛ kɔ ani kukwɛ ɔsɔ wɔ nyɛ kɔ anɔ yɛ wɔ ani bɛrɛ wɔ nɛ an yaka aqa zuzwa kɔ ɔnzɔ rɔ nɛ wa anjɔ mijɛ wa anjɔ kikedi anjɛ ayɛwɔ anjɛ agbla wɔ kɔ ani risi nna miye kɔ ba di cɛnɛ na wa tɔ munɔ nɛ nkɔ ɔdu mɛrɛ kutun kɔ inɔ du yaka nɛ kɔ ɔduzɔrɔ nqa kɔ ina du yaka nɛ inɔ bɛ kukwɛ ɔsɔ wɔ kovisi ambɛ kukwɛ ɔsɔ wɔ kovisi anyaka kovisi anjɔɔ mijɛ yɛnɛ nɔ ni ya wɔ nwa kɛkɛ na ama nkɔ ɔ na kipɔ nwa kɔ wɔ pɔɔ nyɛlo na wɔ pɔɔ linyɛ ba ma kɔ ɔna jɛ kɔ ɔdɔ zɔrɔ aqa minyɛ dɔ tutrɔ iwɔ ma wɔ sawa ba ama nkɔ ni nyɛlo kɔ adɔ bɛ nkpi wɔ ɔni nyɛlo kɔ adɔ bɛ kukwɛ nkpi wɔ kɔ adɔ bɛ yaka zɔrɔ nganɛ kan zɔrɔ nganɛ na mo miyɛ da ba gbil nza nganɛ ma minyɛ la ba dɔ pisɛ nza nganɛ wa nyɛ kɔ ɔdɔ cwe munɔ nɛ nyɛ kɔ adɔ yaka aqanɛ adɔ sarɔ kɔ wɔ nɔ yakɔ na nɔ iwɔ ma ajɛ wɔ kiketi kɔ iwɔ ni nkɔ nda kɔ nga kɔ adɔ yaka nɛ kɔ ɔpɛ kɔ nwo yɛnɛ dɔ yɛmblablaa kupɔ nwɛnɛ na yɛnɛ dɔnyɛ kɔ antɔ mɛ lugba na. Yɛnɛ dɔ yɛn kɔ ama ayi brɔ mɛ na swara kɔ antɔ nlugba na nkɔ ɔna kupɔ kɔ ɔza nyɛ kɔ an yaka aya kɔ anbrɔ nɛna nyɛ kɔ anyaka rina kɔ ɔyɛ kɔ a ni jɛnsɛ ɔsɔ minyɛ na tɔ wɔ zanyɛlo wɔ zan yiya kɔ ɔgɔ iya muna nyɛ kɔ adubɛ yaka kikeli adu jɔɔ kike le, adu jɔɔ nagala adu jɔɔ zɔrɔ nqa kɔ ɔzɔrɔ ka ciba ayɛ nɛ nyɛ na nɔ ni yawɔ na ina kupɔ lo ko wɔdzo kupɔ wɔ wɔ dzo rubɔ anaje riya kɔ ɔna rubɔ lo qɛ iba mo ba di nza rina ba kɔ ba du nyɛ nɛ bɔ ba du nza kutuma ba kɔ ba du na nɛ bɔ na kɔ ɔ na cwe nyɛ kɔ adz yaka kutun be du nyɛ ri na ba nɛ ɔna kɔ ɔna cwe nyɛ kɔ ayaka kutukɔ ɔazɔrɔ klɔ anda mudu kɔ nanɛ nkɔ ɔcwe yɛnɛ flo flo flo nyɛ nɛ nɔ niyawɔ har kɔ ankpo dza mma wɔ na nɔ iya blɛ nɔ sa ka dza mma na nkɔ nyɛ kɔ a dɔ yaka aga zuzwa na adu jɔɔ kɔ akplɔ dzamma kɔ wa adɔ jɔɔ kɔ kplɔ yakɔ wa nkɔ ɔnagɔ ya kupɔ lo nkɔ zakɔ ɔninyɛ ijɛ kisi ɔ wɔ jɛ kisi kɔ nini nyɛkɛkɔ nyɛ kɛ kɔ adɔ pisɛ kɔ no rə nga kɔ adɔ pisɛ nɛ nyɛ kɛ kɔ adɔ pisɛ kɔ nyɛrina risi minyɛ nɛ ne jɛ kisi ijɛ kisi nɔ jɔɔ kɔ pɛ nyɛ kɔ anɔ yawɔ nɛna. Ama nkɔ ɔjɔɔ kisi na kɔ ɔdu nyɛrina zizi zizi niwɔ zɔrɔ nga kɔ aci minyɛ ayɛ na kuma nɔ nqa kɔ wɔ zɔrɔ nɛ ba dɔ tɔtrɔ nɛ ama ni iwɔ kpɛ jɔɔ kisi kɔ ɔ nini tɛ nyɛ adɔ pisɛ kɔ ɔzɔrɔ nza nna ba nɛ na wɔma ɔda ni nya kpɛ kpɛ ma ama nkɔ ɔna jɛ kisi niliwɔ kɔ ɔpɛ kutu kɔ nyɛ adɔ bɛ kukwɛ ɔsɔ wɔ nɛ iya aza nla icɛnɛ ma adu kpɛ kpɛ nkɔ ɔna kupɔ ɔna cɛnɛ oya nyɛ blɛ ncoo kɔ ɔli kupɔ nɛ nyɛnɛ vini bɛ ncoo kɔ a bɛ glɔ na kɔ ama jɛɛ layɛ kɔ ama ama nkɔ kpɛkpɛ lɛ lijimi aza inɔ ni yawɔ na ama yɛ blɛ nkɔ ɔna ncoo ncoo ɔwɔ nino ada biwɔ nyi ma a didrɛ azɔrɔ aqa lo olsɔ wɔ ma abɔɔ kukwɛ ka bɛ da ka lo ma but isa lo kɔ aqa lo abɛ kɔ abɛ hada wɔ abɛ ma ɔ ɔsɔ nyɛ nɛ gbacɔ bakɔ ɔ ɔɔ ka di yawɔ nwa blambla na bo ina kupɔ kɔ ɔna pɛ yawɔ ne adu nagbla wa a du kutun kɔ ɔnjɛ kisi nɛ wa nkɔ ɔ jɛka isi ivɔ ɔpɛ nyɛ ka du ya wɔ nɛ wa ɔ jɛ kisi ɔpɛ nyɛ kɔ adu pisɛ kɔ rina wɔ anɔ risi na kɔ nɛ wa inɔ du nyɛ kɔ ɔmaa kɔ adɔ yawɔ ncoo kupɔ nana